Mappekko palu-palu e nulle pattoddoq i pakuwe lao ri ajuwe ero palu-paluwe dekke teddeq apaq yakkibbuwaq pole okko bessi e nappa ero pakkuwe dekke cacaq apaq yakkibbuaqtoi pole bessi e yakko ero pakuwe leipatadang ko yaseqna ajuwe nappa leipeppeq pake palu-palu nulle tembus ero ajuwe nasabaq ero pakuwe macacaq na mateddeq